मैं एक पहाड़ कु किसान छूं और अगर सूखा पड़द त येकि तैय्यारि पल्ये से व्हंयीं चेंदि। ठिक तचै दिनौ इंतजार नि कन चंद, जै दिन सूखा पड़ौलू। तैय्यारि पलि बे कमण्ये कन, हमरा ज्वो बांज का वृक्ष छिन सि हम पुंगड़ा का चारों तरफ लगै सकदन। किले कि ब्वोलदन छि न बांज कि ज्वो जड़ व्हंदि, स्वो जन जल कु प्रवाहन करदि। जल प्रवाहित करदि अपणि जड़ों बे। त तेसे म्येरि फसलों ते पाणि अपने आपु मलणूं रौलू और सूखा से म्येरि फसल, म्येरु खेत सब बचि जलु।